Дар Мисри Қадим ҷавонмарде бо номи Амонхотеп зиндагӣ мекард. Ӯ писари косиб буд, вале ҳамеша орзу дошт, ки рӯҳонии маъбади бузург шавад. Бо кӯшиш ва меҳнати зиёд, ӯ ба маъбад шомил шуда, забон ва илмҳоро омӯхт. Ӯ як ру- <hesitation> Як рӯз Фиръавн ҷавонони доно ва қавиро ба сафари хатарнок ҷалб кард. Амонхотеп розӣ шуд ва дар сафар ҷасорат ва хиради худро нишон дод. Вай ганҷҳои гумшударо ёфта, ба Миср баргашт. Фаръавн ӯро қадрдонӣ кард, аммо Амонхотеп ба деҳааш баргашта, мактабе кушод ва ба ҷавонон таълим дод. Ҳамин тавр, ӯ рамзи дониш, фурӯтанӣ ва далерӣ гардид.